Pos estamus ya con tola flama assinque no hazi falta qu'echi un chambergu. Unas calçonas, unas múas i hopu! De no sel qu'alogu quiera enguapal-si pa anguna moça conocel. Que tapocu no es custión d'estal siempri hechu un farraguas. Güenu, él vedrá, que ya tien añus pa sabel lo que tieni qu'echal ena maleta. I si no pos qu'espabili. I si por casu cai una trúbila pos ya l'emprestamus anguna cosa paquí.